היא אגמל זהרה שפתה <hesitation> אלח’קיקה מישי ג’מילה בזאף, ואלא ריח’תה דיאלה כתג’עבני בזאף, היא שג’רה אה כאינה פ וחד אלשג’רה ס’מיתה שג’רה מסק אלליל, האדא סובח’אן אללה אלע’זים, אלריח’תה דיאלה פ אלליל כיתכון זוינה ו עטרה, כית’תר ג’מי’ע אלאג’ווא’, סירתו פאש יתכון קריב לשי דאר להדי כיתשמ אלריח’תה דיאלה, כיתכ’דל ח’תא אלמןזל.